<hesitation> أقدم هواية لألي هي القراءة، <hesitation> بدأت ممارستها <hesitation> من <hesitation> أبوي أنه اشترى لي وايد كتير <hesitation> وايد كتب متنوعة مختلفة، شجعني على قرايتها مناقشته بها <hesitation> بدأ الموضوع كله بقصص الأطفال، والحين ما-ما قدرت أوقف قراءة.